Ee! a wawaay kam keɓta finatawaaji yimɓe feere naa ɗum maa to on njoddake, on gondi, on pamtotiri, noon ɗum naa goɗɗum wonta ɗo, taa darake a janngi a faami a faama e finatawaaji maɓɓe boɗɗum, keɓta no ɓe ngarata kujeeji maɓɓe pat.